A l'é unna domanda diffiçile. Se peu dî che l'arte l'é un mòddo pe esprimme de emoçioin ma ascì pe adesciâle